<hesitation> aisee imbwi, imbwi ni antu chenayaminia sana imbwi sababu dee, imbwi siyahangaik tesika eri ikawa yasaka hara nanii nyama huko tuku, kwanza wilanga kintu chekitumia akiri jaimbwi, <hesitation> nohatari. Kwako uviri na akiri jaimbwi, <hesitation> soyotereka sana maisha yato tuku, maana imbwi yoyo uwezo wachwe yo sakire msosi, uwezo wahe wayo sakira msosi, nikatulia sehemu vii, de no cheki linga nche cheoloka ahaa nikishambulia. yakishambulia kwamba ko kibiria wala nini yaani, nikatulia deno ulanga haa niakiri chee notumia yapata msosi. Nenovaafani, ire fani yaimbwi iva binadamu siundaa tuku. Sababu ya chee, imbwi, nikintu chekitumia akiri ya juu, yalangu haa, bila jii sinripata msosi tuku, koo <hesitation> tuulaniviike miteo, deekavika kaa jiira nyoa jaachwe jiara jire nyoya naa nihatari noyovi ukadomire kizembe lazima jii kukwate. naku jii kuukwatire jire njoo uratente joomera kunu wasaaurute haswa, maana jaje njuswi, ivintu vidududu, kovyahuluka, kwa chio nofraha jiri nasaa vii. Maana koo ijaja inanii njusi ijichanganyire, ikatea nana jana muusi, ikavikaa jire nanii jachwe maaaikatanda maikatulia sehemu maanosoma vire amani hani. kiikula! Karibia nanusu saa masaa ya vire, faikale nasiku nzima Tolangishe vyara kwamba ila yatii kabia miteo na ikumi, saa na kwasiku ivikine, kwamba! Denafikiria <hesitation> ninjoole amaikatulia konadome utulia, koona ninyuumbi kwachwe. Maaikitanga kwamba muda fulani konafunire, <hesitation> lazima nikashane miteo ikwatire vii kura, kahiyo maaikatulia hara, deno vaa hesabu ani joule upata uriya. De nooruta njala kwa kasi ili kena doma miteo kwashana njusi janasiri, mauchale urivia hara, kwaiyo ko yafumine hara doneringire miteo, maukashana kona jaamuntu alokie sambwire, ila kote sehemu jiingi, lazima ushane, vintu vyanasire kwaiyo hara maikatumi nani uwezo maikaria irifuma hara. naikikuta hara, kona konajaa iremiteo yaa- yasambweru, deikashukira hara, dee ikatengeneza vyaboha meikarekebisha! Naikashuwa kurenanii kwachwe, koona yatii miteo sehemu yingi. deikalonda iyure nikintu chee niche kwamba mu- mnyama au chakura ikireta choochene, hapa hangaika sana heri jaa–jabiaadamu uteseke ukarime. Siukarishe de uje <hesitation> kipengele, ila binadamu nanii yeye imbwi, kenche kitumia akiri sana, kikatulia sehemu, de kinosoma mazingira ya msosi. Vika tee ere nyoya jachwe jivetee kwanza uhewa vikujeluka jira nyuumbi, <hesitation> siuridaha tuku, yaani noona niuwezo, ngaa vintu vidudi vii jaa hunguala chee. Ngao vantu vaa luka sana ila ndomaana, ukahewa ukuri binadamu ni kurya atumie ila yoyo. chakura chawe, naakiri yachwe yookiitumia.